Ke ilúng né ufọ́k Àwàsí elióngó eti ágwo kélé-kélé. Eti ágwo àsésinè àlùidéhé inọ́, ùjié mkṕo ágwo ùnámá mmé eliók mkpó silifóngó ki-iluñg ekámá atè elióngó ké adé eti ágwó, ùtọhọ agwo ùtọ́tọ́, ùnọ́ mkpó ewò áno ágwó afó abén adia aféhé ekámá adé elíóngó kè ilung eti ágwo kélé-kélé, ùdúkú iliók nkà ké ilung eti ágwo nká ekúm ade ejo akúkúm afó ágwo-gwo adáké mkpó si-ilifoño sibangà ilúng. adùk itie nubètè ágwo akékpéké àsìongó mkpo si-ilóngó elà elióngó ké adé iliók ágwó ké ilùng ilùng ekpényie mkpo sènam agwo ùloñgó ùtóm, ùjáják fien enim elóng ágwo sidé eti agwó, so àfúlo mkpo adé ánám na ami nkàmà adè nkóngó ke ádè ete agwo.